כ'מיין אז חיות גיבן איבער זייער וואוסנשאפט און חכמות פון טאטע צו קינד ווייל אזוי ווייסן זיי וויאזוי צו בכלל איבערלעבן און אויך נמשל די לייב וואס איז די חא- די קעניג, ער דארף זיכער קענען איבערגעבן פאר זיינע קינדער אלעס.